E sheshi iyi bá adani bɔzŋ mi yi bɔ bami bá ɔzɔmi ira mó miyimole oɔzɔmi iyi esheshi kiwo eshi la úmenenɔ mo kiwo eshi la ozu mo inyi inna inna nɔyi mode iyi eshi bá woyihe kiwo elo mó umlelo esehimo kizo ira mu kusemó iyeshi nɔ uwo iyieshi eyeshi kuma ebwa hunz gbe iyeshi ibɔmo ama kiyi mo kekelele kiwo ira <noise> ummeme nɔ ewnɔ keyamo mu nɔqyila nɔma wemo tólá kiwó iyibɔ kɔ ubákuzu ba kiyimo kidubo bɔɔzu múkúbe zu ba mi yimo midu uba abɔkumi mi du igbete zu ba ubele obi eya ɔnɔ káá ɔne ezu ba ori ɔballah ɔnɔma ká á mu aqyika bá orikale abe aku anusho ba ɔneba ɔzute ori ɔkritimass to ɔnɔ ma káá eshibo ebi umba ɔwe ɔnɔ muriyi riyi ba ori káá bá omu oye bá ɔbe za le amma kekele iyi bɔ owoyi iyi ki iyi etezu ɔɔzu aku iyi ba kiwoyi le mobá irá bakiwo yile mobá irá ba kitoyo shi le kuma isheshi mo bá ebazumabo Ba ibonɔ lá esheshi enlile etewu olu egyi báwuma ibama ba aba ku iya koze leŋa mo ozu nɔ bi shimi ebi ma nɔ bwa mi ma mo nɔ shi mi ebi ma mi ma. oye moba dummin ozu eqyi iyi kwoze bá bwa ozu mole nɔ bwawumá gyi ebi ká shi wu kalá ewó ba akú esheshi iyi ozu le Mo mi ɔnɔ ma umbe nɔ yikúyo bá nɔ yi eqbo mu ezhi nɔ inɔ kayi koo iyi alonɔ yin awu eyenɔ milo má nɔshe yimo amnate ma aku ihomo wa ne ne bu aba aya ŋa ma eleyi nɔ ba`má to znyi nɔzɔ iytu amma ɔʒnɔma unɔ nɔgyi la ɔlɔnomámiú isheshi mo zo esheshi le iyimo nɔ yimo ŋɔwo iyeshi ta yiba nɔ duyile kwo anyi uwe uwe alonɔma imi minɔle mi əɔ ememima te lubunɔ elɔgbu lɔmima ole arila kuwó bá mi debo laleuwyo lúbú nami elobuloo iyámima iyi ezu iqba lu na yile lubute elobulo iyi ezu iya mima lutoyimo lelu wo iyi oxzu keyi nɔ zoba tayi mi mizoba tayi ri t ɔne mi mizɔba tayi mizaba te lowo eyi bsla ezu so mi zote ozele mi yiwu ozo eyimu iyoma ubetezu olokwoshi awu anyi wozuma mútu anɔ la ɔbá mu reshi nawu ɔqba wu bɔ wuwu moqba ataŋ kezu inqye shi etezu eqyimu utu eyimu eqba elo eyi mu kwomo nɔpolowu ada naba naba nawu zyi awei atŋ lae zu duiy n yi mu iwomo awu oyi nɔwoyi awei iyitumolo iya iyi iye sheshi yi kuye gheu bɔkɔ ukpo elonɔ mu esheshi izɔmawu eyitute isomo iyiba nesoy ba nobi lo mu esheshi imama ú aku isomo iyiba soyi anei.